Ñy ilà ñy aspiratera moa. maro: -Hañenan-teña ñy algène an-traño mbao. -Hikolokoloan-teña ñy raha ampiasan-teña an-trañonteña ao. <shushes> I koa afaky misintsiky ñy loto malinidiniky ambaniny ñy tapy añy. -Mañalio ñy asany ñy aspiratera.